Mou swɨ ne, negɔ mə swɨ gəne mə yʊwa nele, mə nyuwa ləmanegɔle. Betɔlomi nyuwa ləmane ketəlam məndile mə yʊwale. Jʊ a bwɨ mə swɨ negɔlei nəngɔ na <hesitation> jʊnɨ a komi ko kaal jəl wʊnɨ a komi mən dou dou n miyo n wa jʊnɨ a konsa ketəlami ko a komsa betolɔmi ko <hesitation> a komsai. Na gɔlantin maagɔ bei, mə maa maa nən nenɨ mə wʊla wʊla twam nən, twamtə məndi win win naalab twamtə məndi win win naaləb mə wʊla wʊla nən gwam yan təg təgɔ. Na na mə jou kaa nəl sə ba wʊlami, mis omən dwal kemənɔle n ywa. Twamtənɨ naaləbɨ, nə keməna be ba tɨ sa wʊlami miso mə dwal kemənɨle n ywa, nenɨ tikaile. Na ketəlami jə swɨle n tika ji nən nenɨ, ya jə maa maaji nən təji mə, dou dou nenɨ n nɨji ya ja wʊla twantin jino nəngən gwam jino. A tika ji na na kemən jə ywale keməni miso jə dwalle, jʊ a bwɨ twamtinɔ a laada. Nan ketəlam bwɨlami swɨle ja maa maaji nən nenɨ mə gung gung nɨji ja maa maaji nən neniyo. Twamtə jinɔ təji a gəlala, jə maa maa maaji nə nenɨ keman jinɔ a fəb. Jʊ a bwɨ mə swɨ negɔle negɔ nəngnɔ tikali golantinɔ galala nyo, jʊ a bwɨ mə swɨ negɔle negɔ tikalɨ gəna gəlala nyo miso bə iyale bə kiyo tangənɔ. Ma kole nəngɔ jʊ a bwɨ mə swɨ yʊwatəm nele, nəngɔ jʊ a bwɨ swɨ nele a dali məndi, mi mə jəlalen wʊlaka jəbɔ ne na tabɔ a yəlam wʊnɨ miso mə dwalle nya ne n teni amma na mə dwal dwali mi mə jəla n wʊlaka nəbə ne, negɔ mə ten ten yagən na mə nən keməni sə ten kaa ban su təgo. Na mə nən kʊb dwali ma mə swɨle. Ma kole nəngɔ jʊ a bwɨ mə swɨ nele maaji gəno a gəlala nyo.